Kiraro-nakà zen̈y folofolo eo ho eo: izaho man̈ana tenisy, izaho koà zen̈y misy savaty aroe savaty-nakà, izaho amin'zay misy talon, talon-nakà dimy eo ho eo. Abôkà eo izaho koà zen̈y man̈ana man̈ana bôty ndraiky <hesitation> zen̈y jiàby dônko e.